Aýem sootaña na Buenos Aires da lataxac ne'naua na'axa'te da nvi' da latomaxa nache na shiýaxauapi ýataqta sa nalo'oguet da latomaxa cha'aye ýataqta aloñi qalaye yi sachigoqchiguiña can sootaña yi Chaco ne'naua na'axa'te da nvi ne'ena napaxaiaxa nache ýataqta añi nala' ýataqta edangui ýataqta chaxaguet de'da l'edaxa qaq na shiýaxauapi nataq'en ýataqta huo'o de'eda sa nalo'oguet da l'edaxa añi nala' cha'aye ýataqta chaxaguet

Da naqtagueq lalamaxat na qom checahie na ltaalpi nache onaxaiq enahua dameda huoo ne na lcataxaiq qataq lapaxanetaxanaxaq na qompi onaxaiq enahua chaye huoo na napaxaguenaxateq cataq cataxaq nache caiamaqten ca shexaua da napaxaguenataxac nataqaen nache canaqpitalo na enhua laqtaca tapeqa lapaxanetaxaq

Aiem sasayaten da samaqñigueaca ca notaxaqui t chaye ca aca lalamaqte chochesoxa da can sotaa' na huataxanaq nache aiem iapaxagueneq samaqñigue asa so nalataqnaqte

Aýem can ñaq aýem na'asa nache ñitoueta'ac can satapegueua'a aca'aca napaxaguenataxanaxaqui can sivida da diez vi'iyi aýem nache saxaañi da ñapaxaguenaxac nache saq sau'a aca'aca napaxaguenataxanaxaqui

Aca qa'añole alo da cheta'ague deco'o ýataqta qailo'ogue aca late'e qataq lcote qailotague' can hualaxai ivitta'a da ñiguiñi que'eca hua'auchiguiñi llalec ýataqta qantela'a aca'ca alo qailo'ogue ilo'ogue aca late'e qataq lcote qataq qaýapaxaguen

Nam sotaña ima' aýem se ven qatagaq sahuotaque aca ca nmenaxaqui iota' nam nmeneq chaaye na sonaqteña coyoqta na neteña na menaxanaxaqui ca da huo'o aca ca maiche menaxanaxaqui na sotaña nache onaxaiq

Aiem yecopita ra lvigaxanaxac na maiche ihuo' qom ra rvigaxatac qataq ra ro'onataxatac nache ra que'eca lo'onec ra ioxoretac ñi Lo'onatac Enauacna nache huo'o ra lamaic ñaiaxatega cha'aye ama re'era lavillaxac ca ro'onaxatac qataq ra rvigaxanaxac onaxaic

Aýem seuen da siýoi' naua iuaxa'aye cha'aye aýem ñitella't

Aýem so hua'auchiguiñi ýi'onatac paxaguenataxanaxai añi paxaguenaxaqui Qom lalamaqte

Aja' aiem saiaten, saiaten ra samaicnaxan ana altemoi qataq mooto

Huaa' sa aqtaxanem so chetague huoo aso chiguiñi itahiaxaqui so naa' che tague da dalaxaiq so itahiaxaqui celular nache caraaq da ñe la calamee chaaye huoo da lcat da soxona

Nena camaa' taq seso hua'u qompi ana iaxanapi nache ana na ilohogue cataq huapegue ana alpi dalaxaiqpi cataq da chetaague da rocoo taqa'en yaxanaxaqpi na ilohogue

Na qomi' hueto'ot maiche qarata’a iora’at: sallaxataxai, rilliquic, qolleguesaq lcheta qataq hualliquiaxai cheta.

Na shiýaxauapi da jec ilaique ca n'onatac

Se'eso togueshec n'ashaxac na ñaqpiolecpi n'oqopita da ýiashaxaatac na n'etaxat qataq ana palqona nvina n'asahaxac hilo qolxolxo chanta napiaxala' taqa'en ne'ena qañoxotaxac

Ca shiýaxaua da coleetac qataq da týa ca l-lla alhua iuen na nede ñanedaxalate chigaqauga añi nedaxanaxaqui l'enaxat registro civil

Nena camaa' na qarhuo qompi huo'o namaxa ma losotaxaq lenaxat n'mi qataq mache l'vique lenaxat nvique lata

Aiem ra seuoshe/ nache sheeta: hua’auñi sasaxañi añi iataxaqui na laleguepi ime nache samaxauaq, sanangui ye norec nache seuata’a ra nacham ime nache sheguen ra mashe rato na lapat nache secoriñi na ne’etaxat taq seuata’a ra nacham, ime nache sheeguen na toue ra nalota na lamaic ime nache sasaxañi na harina. Ime ra rato nache samaxata nache seque’e.

Aiem ñeqopita ra ñaxaiaxatega ra lamaxaigui ana aiaxanaxaqui folclore

Na ralaxaic no'onatac nagui saiaten ra sapaxaguen na maiche qarhuo'pi qom llalaqpi na qaralamaqte qom la'aqtaq aiem sapaxaguetac na ñaqpiolecpi

Na qadma' ne'ena sonaqtaña huo'o da i'qalaic huo'ot aca anmenaxanaqui

Aiem saxat iottaa na iaxat na televisión na mashiaxaqpi calaxa aiem sheishet da semeten

Aiem ñecopita ra saañi na onaxaic nogoxot

Na qadhuo' Qompi huo'o na maiche n'ashaxac togoshaapec n'ashaxac qañoxotaxac nvina n'ashaxac hilo qoloxoloxo chanta napiaxala' qaq nagui ñaq da'aijtac na ñaqpiolecpi cha'aye maiche Qom l'ashaxac saishet daqat

'Aja' aýem mashe sauana aso auaxai aso lapel qataq aso lacheugue

Aiem ñeqopita qataq saiaten ra sevicnaxan ana nvique guitarra

Huoo ana nalleq ischet na anaxat yoxot sheishet da hua ana paxaqteguet Da colleq iagueq na ncheta, nahigueq na tohie, cataq hiagueq da amaa ishet da chaye anaxat

Na nallec saiviñi ra qaica ca toue ra aloqta saiviñi

So ñaq aýem nogotole saintouen ra chalcata naxa ra saua'a que'eca natannaxanaq